Wͻfrɛ me Ivy. Meyɛ obi a ͻpɛ edwuma. Minyim m'edwuma yie. Dza mesua nyina mobͻ mbͻdzen dze bͻ mu dɛ medze bɛyɛ edwuma. Mereyɛ dwuma na mehyia biribi fofor a minnhyia da, mema mo ho kwan na musua. Mutum menye nkorͻfo afofor, hͻn a munnhun hͻn da, hͻn a minnyia hͻn da, menye hͻn bͻ mu yɛ edwuma a woentwi woentwi biara mmba, ͻhaw biara so mmpue ekyir.